Oyiin. izal. iraar. inya. oogh. odiin. odual. abhinya. esugho. Adiobh. adiobh noyiin. adiobh nizal. adighi niraar. adiobh niya. adiobh noogh. adiobh nodiin. adiobh nodual. adiogh nabbinoya. adiobh nesugho. Adisibh adisibh noyiin. adisibh nizal. adisibh. adisibh niraar. adisigh niya. adisibh noogh. adisibh nodiin. adisibh nodual. adisibh nesugho. Adisibh diobh. adisibh diogh noyiin. adisibh diobh nizal. adisibh diobh niraar. adisibh diobh niya. adisibh diobh noogh. adisibh diobh nodiin. adisibh diobh nodual. adisibh diobh nabhinya adisibh diobh nesugho Erubal. erubal noyiin. erubal nizal. erubal niraar. erubal ninya. erubal noogh. erubal nodiin. erubal nodual. erubal nabhinya. erubal nesugho. oonir. oonir noyiin. oomir nizal. oomir miraar. ooni niiya oonir noogh. oomir nodiin oonir nodual. oomir nabhinya. oomir nesugho. oomir nadiobh. oonir diobh noyiin. oonir diobh nizal. oonir diobh miraar. oomir diobh ninya. oomir diobh noogh. oomir diobh nodiin. oomir diobh nodual. oomir diobh nabhinya. oomir diobh nesugho. oonir